منزل احلامي يكون بسيط وهادئ على البحر أو الجبل بحيث يكون فيه منظر طبيعي من كل جهة أحب يكون فيه نوافذ كبيرة تدخل النور وتخليني أستمتع بالمناظر التصميم من جوا يكون <hesitation> مودرن يعني حديث بألوان هادية وآثاث مريح طبعًا غرفة مخصصة للكتب وأجواء القراءة.